Ñ'antony ñ'ilà ñy takela masoandro: -Hisoroha ñ'arety holitse. -Manahakan'izay koa ñy fisoroha ñy hateraha aloha maré ho any ñ'ampela bevoka. -Manahakan'izay ñy fisoroha ñy tsy fisiany ñy maso, lafa teña ro tratsiny ñy masoandro, very fijery, tsy mahajery.